القراءة هي مفتاح يشوف أساليب مختلفة، ويتعلم منها يكتب يوميا حتى لو حاجة بسيطة، بس هيتحسن -يحسن مهاراته مراجعة ك-كتاباته مع أشخاص -مع أشخاص اخرى <hesitation> تعطي منظور جديد، ويتحسن من إسلوبة في الكتابه، وتحسن إسلوبة في الكلام، تحسن إسلوبة.